شخصية تاريخية بعد الرسول ملهمة ومؤثرة، هي شخصية عمر المختار، لإنه حارب الإحتلال، وحارب من أجل تحلي تحرير بلاده، لذلك أحس شخصية مرة مؤثرة، وفي شخصيات كثير مؤثرة أيضا، فيه شخصية خالد بن الوليد لإنه كان يقود الجيوش المسلمة.